Mila torohevitra aminao mintsy aho io zaho, amin'ity zava-dehibe ray ity, tena mikasa ny hividy tany lesy zah io ah fa <hesitation> tsy haiko hoe aiza zao no misy tany mora ah, tany tsy de lavitra ny renivohitra ah, tany tsy de feno fitohanan'ny fiara rehefa mody, sody afaka manoro hevitra anah elah na ohatra hoe manoro oe aiza no misy toerana mikarakara ireny fivarotana tany ireny.